Mafɔ kuɛfu amna amnaʒa alɔɛlɛ, mafɔʒɛalɔɛ kɛbakɔsu ana tɔtɔ na kuɛfu tɔ nalɔ anana anatɔtɔ natodzi nalɔ la nabudu. Amnetkdʒi nuda naɣalɔ. Kɛkakuɛ fua edola kɛva kɔ suidini aitsɛdiɛ ɛfuni efuɛdi kpekpeakagbenya likikɛku ɔkuɛdikpekpe akɔdutikpɔ kɔ edklaɣa ke kepotema kɔbuɛti bapɛ kɛma kuɛfu. Akuɛfu keke ba malutsue ninye bapɛti amne todzi edinukuku nedinilɛ, akunediniba mefefa ninyɛ, efefa ninyɛ maku inyɛ ni ɖza kplo ɛfɛdikpekpe aku agbenya lili kɛ agbenya nyi yanuklaƒo komɛ agbenyakuu yɔdu nuvlokuli me kpluvlokue oωu. Mafy kuɛfula amna ku ndikadi ndisena. Ƒkɛafɔ ɛkakuɛ fu la ndunu kokoko nu ya kuu ɛfu etsedigbɔ aloɛtsefa. Agbenya kuɛfua kɔyaɣa blamɛ di kamu nɛfuɛtsi alilia edilatsiʒɛwɔ kubabu; enado lese eenedola kebese e ukpafo lɛ kɔbalili. Ekeseɛfulɛ kɔtalili la ubui yaba yababa nebuu koa mɛƒu kalilidu yu yabanebui ailie nu ilitsu mk katu nɛƒu vovoni aƒaƒu nykatu nu ulubi nibj katu nu nɛƒu bini ba; taɛdula newluɖunu ɖu kɔbaliɛtu; udunu taa edola newleɖu kɔnaliɛtu.